खेल बि बहुते पारकर के ए। जेस एबि कब्बडी ए। क्रिकेट भी ए। ये दुई खेल एशे हो जो सारे लोग खेलो। ओर भी बहते सारे खेल खेलों।